أكثر الأشهر حرارة يعني بالنسبة لي هو يوليو يعني وأغسطس ياااه حر، البرد أكثر شهور بتكون <hesitation> أكيد معروف يناير وفبراير هذا أكثر شهر برد، الرطوبة بتكون عالية في الصيف وخصوصا يا الله في يوليو وأغسطس أغسطس بالذات، الجفاف بيكون في ديسمبر ويناير الجو بيكون جاف.